<cut off>tsain'i Inde: resaka zavatra vita amin'ny asantagnana. Vakoka. Magnana talenta amin'ny- amin-jegny zegny zareo i Inde. Amin'ny fagnamboarana zavatra vita amin'ny asantagnana.